Cara pakai mesin jahit ia, ator kain ho ningkukdinlo mesin jahit dale <noise> nandauk a nakababalen lo lain no daeno bisa ator seseun a sesai jenis a seseun.